<noise> Uku maisha yane nemwi <noise> pane tafika panupa umuli huu yani <noise> kusi chintu chino nopangati uumasikini- umasikini ndiwala wakula wakuluta <noise> nukufa kwenu ngafwa zuwa vinina viyonsi nkala ngati viya kawaidela lakini umaskina unono pasa <noise>